Bidohauta mbagu on, bilara dabbaji lade, kodabbaji sare, irinkonandi lara lhutoru, lara mbali, bilara nage. Beyorna laremae Toyori Sepe tharna lum Bilaral nage. Biyorna larimai. Toyori. Sebe tarna dum. Habandu lege alpetel ni. Sata masin. Daga tuton. Sebe hapa dum. Bebogol. Jebe wakata habalbe. Sebe heba lege alpetel. Jebe naftirta befia bandumbagumai. Jebe umsona tabelum. Fiyo mbagu. Kungu ono. Jidumsona tabelu Fiyo mbagu Kanko on fiyata Nooidi Ngamsona irin nooidi Bambabe Lofia mbagu Hababal lamart Konandi bangal Lamu Kwa hivyo, kwabagu haba balamartu. Konandi pangal, laamu, inde, mufturde tegal. Mbagu je gargaji on. Himbe jamanu nane, on budi nafturgu. Hayonde lamdo. K koyondo marbe chede, gambe lelamo, onana beldum, osahabe chede. Mbagu beldum masin. Sako, topehebi fio mbagum. Mwawikamu. Ananambelu majumu. Masin.